لا هو يعني مب اي مب لا احنا في اقدار الأقدار تحركنا وتحرك الكون ومن الله طبعا لكن بعد في اشياء ان احنا مخيرين فيها وهاي الي احنا مخيرين فيه بيكون قدرنا على حسب هاي يعني احنا ما نتحكم في كل شي ولا القدر يتحكم في كل شي كل واحد يقدر يسوي الشي المناسب حقه اي جذي